mistök við lagasetningu gætu kostað ríkið fimm milljarða króna Landsréttur dæmdi í dag Tryggingastofnun til að endurgreiða ellilífeyrisþega tveggja mánaða skerðingu á bótum þar sem lög hefðu ekki heimilað skerðinguna félag eldri borgara gerði athugasemdir við frumvarpið áður en lögin tóku gildi

ef þau skila ekki árangri þá erum við á sama stað og þá byrjar bara sú umræða aftur er búið að taka ákvörðun um að afgreiða orkupakkann

á þessu þingi þó ég get ekkert sagt um það það er allt inni í þessum samtölum núna hann er bara á sínum stað á dagskránni en við ræðum hann ekki í bili heldur önnur mál við ætlum ekki að vera ruslahaugar ríkari þjóða segja stjórnvöld í Malasíu og á Filippseyjum sem nú hyggjast skila hundruðum tonna af plastúrgangi meðal annars til Kanada að óbreyttu þarf að loka gljúfrinu næstu ár þangað til fjármagn fæst til að leggja nýjan stíg

í fyrra heimsóttu staðinn í kringum þrjú hundruð þúsund manns sem er um tvöföldun á tveimur árum hefur gerst nokkrum sinnum að tvö hafa deilt með sér sigrinum en aldrei fyrr í níutíu og fjögur ára sögu keppninnar hafa sigurvegararnir verið svona margir ég veit ekki hvað þetta er þetta hef ég aldrei

í maí í Reykjavík í ár eru hátt í tvö hundruð og fjörutíu þetta eru næst um því jafnmargar sólarstundir og fyrir fjórum árum en maí í ár er töluvert hlýrri Austfirðingar er hins vegar ekki jafn heppnir og er maí nú mun kaldari en maí í fyrra fyrir austan